हम एक दिन में दस से बीस बार सोशल मीडिया देखिना और लगभग हर बारी दस से पंद्रह मिनट तक सोशल मीडिया देखिना। हम अपने सोशल मीडिया देखले के आदत के प्रतिबंध ए लिए कइले हई काहे से कि सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव डाले ला। और स्वास्थ्य के भी बिगाड़ेला सोशल मीडिया बस इंसान के मनोरंजन का जरिया हवे और ओके ऐ ही तरीका से सबके देखे के चाही, ना कि आपन स्वास्थ्य खराब करे के चाही।